ماهی خپل وزرونه د حرکت دپاره کاریی. دا وزرونه ورته د اوبو دننه حرکت اسانه کیی. وزرونه ورسره د توازن ساتلوکی هم مرسته کیی. د وزرونو په حرکت سره ځان هم ساتی. <hesitation> نو وزرونه د ماهی دپاره ډېر ضروري دي، هم دحرکت دپاره او هم د ځان ساتلو د پاره. ماهی بې له وزرونو نه شي ګرځېدلای.